Naakion ugha roor wony aroi killan euaah pobel aar aro: haakon gha zeedi esiobho adighi obho keeghe? Obereer iigbiabho aghookua oghill lor ehaan pobel egbioro ologhoroaar beleni ikillan enaan perele tara baooro tenaan aghebion izal /killan okeyooy esrobho idighiobho keghe obereer iiyohabho akool hua killan odeowur na onii ohuroa nolo oghuduno onuna adooin tade obhobho ubhrin bozina uru obho ana wa tuoroon, usuallgha mooy isoor lor loor hakiogha roawonyaroi nolo adiatery roa- ghudurolo oghilan ikeyarooy ateny agho duro olo oghilan ikeyarooy otery aghuduromolo oghirian ehaan, eedi irol eedi esorion lor eedi eedi deraagh teghoroo aaro, odikua aarol, odikua, esorwro loor kesi kesi olo eedi irol sebh tehaan ezuughioro zeedi.